<hesitation> k'ax saqa'n kajk'ob' chek cha'nem rii' pi li wachuleew wa k'ot jun k'ak' eta'mb'aliil rimal jun k'ak' eta'mb'aliil qas xirnimersaj riwqach qak'aslemaal laaq' qas kirya' richaljiil che rib'aniik qab'an jun qachaak wa qet- am taj jun qatujneem laaq' qatz'ojo chel kematz'iib' wuxu' chel q'axb'al tziij rimal e lara' chek kirya' rib'ixiik wuxu' ritzujsiik wuxu' kirya' rib'ixiik chewa' qas rajawxiik.